Khoroksa borokni kwchangma wngkha chwng jotono naitukmani phiya abo jotoni thani mungsa swk wngwui mano. Baksa baksani bagwi abo kwlai moment o nugo bachanairok bai baksa lachima sal tongma nukma eba hamjakmani chamungno chajakma. Buini thani khe abo thwngmung hamya eba sakni thwngmung bai khajagwui wngwui tongo. Khoroksa swk nwng bai tongnai abo phaiwi thango abo tongmung uansukmung tei tongmung bai wngwi khoroksa khoroksa sakha. Khakchangma wngkha nangmung tei khoroksa khoroksa sakha abo baiya ni mangpili nukjak kha hwnwi poito khlaio. Chwng belai no kha hamoui phano khakchangma wngkha. Abo chwngno kubui khe tamo nukhuk hwnwi muitu khlaio. Rwrwngma hambai rwmani tei kisa kisa samungrokni bisingtwi manwui mano.